لطي الملابس; أول شي بنچي بقطعة القماش نحطها على منضدة أو أي شي مستقيم بنفردها شكل مستقيم ، بعدين بنبدأ إن احنا نطوي الچناب نطوي الاكمام ندخلها للداخل بعدين بنطوي الچزء اللي يليه ، إذا كان فيه بنطلون تبدأ إن إنت تطوي كل فردة على حدا بحيث إن إنت ترتب الملابس عشإن ما يكون في أي تچاعيد.